أحب أكون حاضرا في معركة بدر؛ لأنها كانت لحظة فاصلة في تاريخ الإسلام. وفيه بعد لحظات كثيرة في تاريخ الإسلام، مثل فتحه في فلسطين وتحريرها من الاحتلال الصهيوني.